Kwamani mə gun mə maa gəlalantalle a toroi nən nya fəbtəm nəngo nə də tuwa keməni kwamagɔ n tiya fʊgo. daltɔ tiya. fʊgɔ ni jə jele gə tamis yo məngɔ awo nən nənfʊltə nəbəl jeli yo nə betə gombei fəlen a toro nən bele nən bale nən bele banən la dani jə jale ka lɔɔ ayila jə jegə go panshanu a daago ba nən lai you nəngɔ nʊ məg tʊwa kemən nɔ lei sʊwali gɔ gwalta ni ja bwam tʊwa kemən nɔ lei disa tii ga tʊlɔm beka kaa nən ya gəla le gə bə də bə yi a mugo gən kabə yile a kali nəngo be gəlale bəgalale bə gala le mən kɔ le tʊwa kaməni yi nən nən a ganga ya yalla yalla nəngo la məm gun a bulatəm miyo tiya tasima gɔ nən dom domi nyo kanungəno a gəla tal nya təm nəngo la mə gun mə mu mən tai mə mu mə tai nəngo la kaa fwalmi la koi tə gən la gun kangtəgənɔ a ta kun məndi gəngnən la t kun məndi tutəm nən yoi nyo tiya ga la wʊlam la gəla ba nən yal a təm ba nən lai atəmi nyo la ba nən yaltəgo a dəbəl tiya fʊgɔ ni gəm a kəlala nyi la akʊli. A kʊli fa dani dagə ma’ nyam twilai mika da wɔ mə kɔ a kwama go gəmimi mə suwale mə mi n su adinə tikali kwaamai n gungo yɔ yaja sulgən nəngɔ mə guni a ee kum məndi kasuwa go tal mə dam akan nyi nɔng nəngo mamɔ mm nəngo dela bɨ nəngɔ ja ywaimə be lɔi mə kɔle la kebo tikali kwaamai a jəgi mə ma jeltəmni nyi na kwashi məndi a fʊlɔ.